Mìŋ komo vɛi mie è guùŋ guùŋ, mìŋ komo màiŋ mie, mìŋ kòmoìŋ, kɛɛ zȧ miŋ fèiŋ gbòà, kɛɛ zȧ miŋ fèiŋ gbòà, mìŋ kòmoìŋ because o o o wò màiŋ nyuuŋ yàwiuŋ naŋ kòmò aŋ jɔ̀ȧim nyȧŋ, e kìlȧ mìŋ komo e kùuùŋ mie gbiŋ, because nyùnɔ̀ɔŋ naim gɔɔyɛ̀ lɛ yaȧ kùuùŋ nyuuŋ mìŋ kòmoìŋ.